Taneno tademalama <hesitation> mmeng meeke <hesitation> lotu malako eng, lotu malama teketai napo nigiko mema, nigiko mema moma. Tenemalama, tenmalama teketai watee owama ngang watee uwaka gonna konoko, uwaka go meko eng uwakagfo mema, tee uwakago labomalama tee pekala nne gawabenna gawago pekauka <hesitation> a' nii uwakamalamano nado aspalimano nado oloma woli ama aspalimanoke asmalako. Eng ah onoko, ah aspalimano. Teke tai <hesitation> molima te awa owamma tee tete teba gawanko o pekauka ninangko bilasi anko, pekauka pa, enang naba o, pulu pulu naba kole kole anko, bilas anko peekamas, bu brun, singko anko, singko amma ino bamma napa peekaba <hesitation> enang naba <hesitation> inobangko wau wikang taneno ninang wau, wikang taneno nna wau. Uwa anko eng uwa amma Tewoo teka ninang ko aspalilio, tewoo aspalilio mellima ninangko tadee alalangko, tadee alalamma, apangko likang wau, isii ii pollila wau lalliea, eng tekee taii ninangko, nimpo teka aspalili lobi tadee aliauko tewoo neba neba lalanko, neba nebalalabili awa owalalamma awoo eng nauko, <noise> tadee alili <noise> teku pepo ninoo wau allimano tee wau allimano, tee wau allimano kuuno tuballiko, tee tuballima, teke wau alliko restrong goo, teeka restrong goi kunooke wau alliko, enang nauka waualliko waunauka eng awa owamma awo mampalilie enang, uka abili wau uka abili mollima, kolle ala kole angko wau alliko. Eng teketai nappo wau kamme aliko, peekaba pipianaba maka pleit loida saa ankoo, uka amma mellima nigipanko, eng nigipamma. Tabaa nigipamma napo peepo agataa niino koleamma teke sigi kaweleuko, napo enango kuuno tee peletena kuuno kole kole alalammano kolealalangko. Inno babia, inobabila tee temas pekamas owabili inobabiaii awa tee teuka gawabiaii, tee tewa tewa o amas pekau kaa gawabiaii. Eng tekeeta mude mudekina ooka tee napo, mudekina ooko tee, mudekinanna wau uwa abiai, mudekinanna wau, uwa abiaina tewoo awoo agee aspalimampo nado a' otolowa lukoo tewooka peekamasko wikanno nanako peekabaa pekauka wikang gawawana, teke peppoke loida, niinang a otolowaluko a' mule nauko niinangko aspaliana polloai. Eng awa talipabili awoo tewoo eng toloalliana tee wau wikang uwa abiaii, eng tee wau uwa abii ainna tee kakole abiai nang, awa owabila, ninangkotee aspallimano mellila owalabiai, owalabila apabia polima eng wau lali likang wau ooga tewaa uwa ambili, tee a nii uwakamala manno tee tewaa gawangko, eng napo teketai te wau alabila teng napo tee peekaba tee saa ambilla nigi pabiai. Nigi pabiainna, nigipabila, peekaba kole kole abila eng, tewoo ka askenabaliai, eng nii nappo ah onoli awa owabilla niikang watee, kamme ali uwakagoitai, uwakamalilinoketai.

Manabiai, manabiainna pawago tolomalila te napo ni nikampo nga, <hesitation> niulupo nga te napo onoli, wau uwambila wau malilate ninangko mola molalamalila, tengmule napo ninang, ninokonuko asmaliai.